Kayuh da ngancak aku stress da kiraja bilajar atau hobi aku sien mah wang aku kaik kanan ngundah dangan dapat ngundah uhh kayuh da perlu aku. Untuk aku dapat kayuh sien. uhh silagi aku bayuh napud ne, bayuh faham ne, en akan ngancak aku stress. Sampe aku meh napud jawapan, solution, answer da batul uhh baru baru aku meh kaik stress.

Kai' ku' pandai main pemain minan bot video dengan cart ngin aku' ngap kalak main ti' masa lagi icuk. Aku' slalu main guli, aku, slalu main uhh pemainan anak inya da main police and thief mung damu' lah.

Skulah neg ande amang memang penting dangan patut ngin masu bala bala sien bala dapat ngajar anak ne dapat mugon uhh information mugon pimain mugon ilmu neg bala ne tinan ne maju abih skulah ne sabab pimaju pimanai sien moh start masu mamba masu ain ngundah dapat membentuk paguh berdisiplin da skulah meh sien bala cikgu pun senang ngajar bala anak ne sien dangan bantuan ande amang adeh da da masu skulah dangan pingajar ne da ramin.

Sabab da biguna biadu kopok tangan sien mah uhh pijuho adep masu kandam, masu virus da biek. Ngin tangan adep adep mageh kayuh bimacam macam masu kayuh da paguh sampe kayuh da biek. Adep biadu kupok tangan ngin adep uhh ira pijuho bala kandam da biek, da masu kayuh da tageh tageh adep da sekeliling adep.

Nehen da karan aku ra mawah gain sien mah jepun ngin aku suka dangan culture bala ne aku suka dangan pimaan bala ne. Aku suka tubek negara bala ne da birasi, bala teknologi ne, Bala transportation ne. Labih labih lagi pimaan ne. Da berbagai bagai da macam macam da ira aku cuba ne dangan masu segi keselamatan ne da negara sien uhh ngundah adep rasa silamat ra gain.

Nun de icek-icek nulung bala dayung, muka bisnes, sien mah en akan nyugon modal tinan bala ne, mirih bala uhh mesin, bala ne mirih bala uhh barang-barang basah ne, bala modal, bala bejuh kah, bala mesin, bala anih-anih de dapat tinan bala ne memulakan bisnes bala ne masa uhh bala ne, mene rak start bisnes uhh mesu loan tik akan nyugon bala ne, modal dengan..dengan uhh inesitif tinan [ba] nulung bala ne, uhh muka bisnes.

Teknologi da buleh tinan da skulah sien mah ne akan expose dangan muka pluang pluang dadeg anak inya skulah tubek tarun sapa. Panai minan bala kayuh kayuh da teknologi da bauh iti ne da bala ne akan dapat magau dangan puan anih kayuh da biguna da skulah bala ne masu teknologi ti lagi ne bala ne akan faham tentang dunia sapa uhh dunia uhh pemotoran contoh ne Dunia uhh robot.

Sabab biguna adu kupok tangan ngin adep ira uhh juho masu kandam kandam da bahaya da abih dunia ti antara paling bahaya iti is COVID-19 so kupok tangan lah cara adep ngelak ne lah.

Kayuh da adeh aku puruh ne sien mah jagung, bala dawu banung, bala dawu timun, bala ratak, bala bendi.

Mung da ngajah adat ami, inya da nyaga, inya da maguh rumuh mandam sien mah, bala anak inya sien, dengan bala mamba'k ne. Ngin masa sien mah, bala da mandam iti'k memerlukan sokongan masu bala mamba'k ne. Dadeg simayang, dadeg nulung ne, dengan mugon semangat ne masa ne girumuh mandam.

Pimaan dak sihat serta dak zat sien mah keyuh naan dak cukup complete mesu segi lemak ne mesu legi protein mesu segi fiber ne mesu segi bala pane pane bala daging ne.

Teknologi da mene mene ngancak udip ku senang paling senang ialah handphone lah ngin indi ne icek. Indi ne ahi fungsi da buleh minan ne lah. Dep buleh tubek video dep buleh message, dep buleh email, ahi macam dep buleh ngundah ne minan handphone iti.

Pikir aku pasal AI ti sien mah ahi mugon kesenangan dadeg manusia iti ne dapat nulung luah kerja dapat nulung luah pingunah kayuh da macam macam tanpa adep perlu bergantung dangan manusia iti ne.

Kan akuk dog jugon peluang belajar hobi da bauh iti' ne, da ira' akuk sien mah cara bekebun da, da paguh. Cara bekebun da iye ne, ngin akuk suka bekebun dengan akuk irak en' adalah salah indik cara akuk ngagu dengan ngagu nambah-nambah pimandug akuk. uhh Nambah skill akuk dengan uhh adup ira' uhh pengeluarkan kayuh da sehat da slamat sebab adup da puruh ne dengan adup da bikabon.

Teknologi iti kan ne piminan ne da iye dengan da betul akan ngeban ahi kebaikan uhh dengan pimaguh ndek dunia iti ne dapat nulung kita uhh ngundah keyuh macam macam tanpa dep t perlu begantung dengan manusia dengan uhh pidaan adep teknologi teknologi bauh dak inyap kala adep puan uhh ngeban pinyenang ndek bala pimudip dak iti ne.

Cara bayar uhh kayuh da negara itin ne birubah masu rimeh sawa itin sien mah itin ne pembayaran da hospital simua ne minan online ataupun masu kad...itin ne ahi bala bisnes bala inya bidagang minan online fon minan qr kod minan ahi transaksi menggunakan telefon...dangan kurang itin ne inya bidagang minan cash.

Masa aku melu melu aduh telefon atau handfon, akuk menu menu birangun ngin akuk ira ngin ne mugon ahi kemudahan. uhh Ahi information dunia sapak da kaik ku pu'an ngin masu ain adup dapat magau anih anih information masu telefon. Mung sien lagi ne memudahkan adup. Nan adup dapat kontak, call telepon inya da uhh da masa dup emergensi dengan masa adup merlu, Hanfon lagik nyimpan uhh ahi kayuh da beguna dadeg adup.

Sukan ya paling aku suka tebek ialah sukan nya main ball, ngin sukan ti indi ahi inya tebek ne, aaa lagi di inya suka sukan ti aku minat masu gicek, hen aku suka main game ball aaa .

Kayuh da creative, timengen atau da creative da adeh dengen aku sien mah masu baju langgi ataupun baju adat bidayeh, ngin baju en jemuh ataupun baju en nyimpan ahi pelbagai aaa sentimental value, ahi ngajah pasal adet dengen aaa en adalah ngajar ahi pasel tradisi bidayeh. aaa masu ... masu baak sampai kajak anih bala accessories ne aaa mungkin adeh da meh kaik adep dapet ne pun accessories en iti ne.

Adeh andu bajet family ami memang magan. Saket terutama wang meh uhh musim perayaan musim bala anak inya sikulah dangan musim musim uhh kayuh da kaik dapat dep ngelak ne memang akan adeh bajet family dep saket.

Migrasi da aduh da negara ami', sien mah migrasi masu Indon, migrasi masu Bangladesh, migrasi masu binua binua ra putih dengan migrasi masu bala Roghinya.

Kayuh dak menu menu akuk bidangah dengan ne sien mah pasal adat dengan tradisi adup Bidayuh. Ngin masu sien adup akan pidaan ndug dunya sapa' anih tradisi tradisi adup da itik ne sampai titk ne masih mengekalkan adup masih mengamalkan. Contoh ne, uhh dari segi uhh adat adat uhh Bidayuh, adat Gawai, adat adat sanda pitayun, adat adat bala bajuh ne, bala pikaian ne, dengan bala, bala kayuh da bekun.

Aye aku adeh nyalan muto tinan aku panu kerja tinan aku panu panu dangan muto en amatlah penting tinan adep pergerakan adep da anu anu

Pimaan da kai sihat, ato da kai patut kitak ngamal ne silalu, sien mah, maan-maan bala kasam ikan, bala kayuh da kinasam-kinasam, dengan bala kayuh da bilamak, dengan bala kayuh da, aa, goreng-goreng. <noise>

Cara aku nyaga tibu ku sin aku sihat meh sien aaa ialah mesu segi pimaan gambar aaa diet dak sihat, pimaan dak sihat aaa dak cukup, pinuhup dak cukup, mung seh legi mesu adep excersie, dengan nyaga bala mental, bala fizikal adep eba adu stress.

Pasal komuniti da ngundah asal tik kai aku pu'an. Ngin aku' bekun ne inya su kampung. So aku' kai pu'an anih anih lah pasal sien.

<noise> Aye pemerintah ami' aduh ngundah program kebajikan dadeg inya da menu nguna ne sien, Sien mah masu bantuan dadeg bala ibu tunggal, dadeg bala inya da tu'uh. Mung sien lagi' kebajikan dadeg uhh kesihatan dengan perubatan. Kebajikan dadeg bala uhh biasiswa biasiswa dadeg anak kinya da sikulah.

Book atau cerita anak kinya da paling timagah da ami sien mah cerita pasal Amang Alui <noise>

Bala skulah da nehen ami iti ne, meh ahi dilengkapi dengan teknologi da paguh, sistem internet da paguh, kemudahan kemudahan da ahi nulung bala anak inya iti tinan ne improve bala da dengan biguna dadeg masa depan bala ne.

Kan nyugon pluang aku blajer pasel hobi bauh, aku ira blajer main guitar ato... ato main drum, ngin aku ti jenis da suka kidingah lagu, music. Pak hen lah kan adeh duit dapet nan mirih guitar.

Akuk mikir rangit biru ngin wang akuk ngarak dengan wang akuk tebuk nyambu rangit memang ne biru dengan awan da buda'. Rangit akan pitu' atau bihis wang ne ira ujan.

Online banking ti mugon ahi kemudahan neg adep ne supaya adep kaik perlu ngaban cash da ahi wang adep panu, Wang adep ngaban cash ahi da ramin, bin ne ngaban bihai, ngaban bahaya. Meng sien lagih ne online banking ti memudahkan adep nan adep ngunah shopping tanpa adep perlu neg supermarket ato pun tapa adep neg kade kade bidagang

Da paguh pasal teknologi tik ngin ne dapat nulun g adup tik mnusia lah terutama minan handpon. Dapat tebuk video, dapat message. Da bi'ek ne, dup uhh lalu dengan kayuh tik lah. Sampei adup kaik nyada' dengan inya bekun.

Teknologi dak selalu tinan aku iti sien mah teknologi internet, teknologi online shopping dengan teknologi uhh pengangkutan mesu lagi pengangkutan iti ne uhh dep minan ERT

Aku suka pimain dak sepa ngin adep tebuka dengan adep dapat uhh nedek udara dak paguh dengan uhh oksigen dak sepa dak paguh.

Kan ngajeh masyarakat ami bidayuh itin cara inya tuuh ngajer bala inya cara ne melalui cara becerita lah ngin cara inya tuuh ngamin ne becerita aja lah. Bada inya kilek kidingah ne lah

Gayen ambun da nehen aku sien mah babbi ne akan adeh ujan ujan biromon icek da uduh akan bisa da ambun, dangan ambun da nehen ami rasa fresh rasa bersi.

aaa AI ti silalu digunakan oleh bala inya ato pun bala anak inya da skulah pun buleh lagi minan AI ti sebab AI ti senang ngadap kita menyediakan anih anih kayuh da ra siken ato pun kayuh da ra gagau kita da internet ato pun kayuh kita da ra bilajar ne.

Bansa binatang da silalu kudip adep da ramin ti biasa ne uhh singau dangan kasung la antara duweh binatang ti saja pimudip bala inya da masyarakat bidayuh lah.

Aaa iklim da andu ti da binua ami ne peras, kadang kadang lambat ndu ira ne adeh ujan ataupun de ujan, kadang kadang ne siru. Meng en mah iklim da negri binua kita Sarawak ti.

Masa sukan dangan latihan da suka ku ialah aku suka main badminton lah ngin badminton ti tanan ne laju dangan rancakla. Ra dep bitarung dangan inya ngan madas pun capat luah ngin masa sukan ti

Cara tinan kita ngancak bala anak skulah paguh dengan dingan ne mu sien gih yalah masu aaa disiplin bala ne, dari segi pergaulan, dari segi tutur bahasa bala ne dengan ngancak bala ne sentiasa aaa paguh dengan dingan ne aba mengamalkan buli, dengan sentiasa nulung dingan wang dog pinyusah, sentiasa share kayuh da paguh dadeg dingan.

Da nyusah pikir aku pasal minan handphone ti masyarakat adep ti makin kurang nyanda uhh nyanda dangan bala beken la...simua tubek handphone jak lalu kaii nyanda kaii luah...nyanda bisosial dangan inya beken.

Kayuh naan da kai'k sehat, adalah mung bala kayuh naan, da mung bala kayuh naan mung bala, aa.. mung bala burger, bala ruti kerupok, enn bala mon mon gas, da ira ngancak adup kai sehat. Ira ngancak adup dayak, dayak datuh. Aa.. matik lagi'k gula dup moh ahi da abih tibu adup irak ngancak adup mandam.

Sistem da mene paguh da jugon perintah neg bala rakyat dalam ne chunto meng nyugon bala...meng bala janik line ataupun tarih internet da neg bala kampung kampung ka...jugon ne neg bala uhh bala rakyat...saja bala ti ngancak bala ti sanang magau anih anih da dapat bala ne magau da internet ataupun da...da anih anih da bala bala anih media sosial.

Aku suka tubek sukan main inya main badminton, kalau sukan sanik ne main sukan anakinya aku suka main tubek inya anak inya main acuk. Main acuk ti permainan bala anakinya sanik ne da kampung kampung.

Tarun tanah da adeh line atau servis sien mah tarun tanah da dapat dog akses internet dangan tarun da sesek dangan kemudahan da beken.

Rami da puan aku ti da silalu rami da kampung adalah rami meng inya da ira bigawai ka rami inya main main bol ka...pertandingan inya da kampung ira suka main bol ataupun da ngunah rami rami beken meng bala janik bala permainan bala anak inya uhh .

Tanggungjawab inya meh dog pilih komuniti adep neh sien mah harus menjalankan tanggungjawab ne dadeg memimpin komuniti sien mugon chunto da paguh uhh berlaku adil dangan uhh nulung bala masyarakat da komuniti bala ne. uhh dadeg improve bala ne dangan ngaban pinyanang dadeg komuniti ne.

Inya ngundi da negara ami sien mah melalui sistem ngundi terbuka dangan uhh bala ne akan register da abih sistem da ne piluah ganan bala ne akan neg tempat-tempat mengundi dadeg mengundi asih-asih calon da...da bateh bala da aseng bala ne da paguh untuk memimpin negara.

Banca binatang da kudip da komuniti ami sien mah kasung uhh itik siok singau dangan badeh

Ngundah bisnes da negara ti kaik ne susah ngin dep dapat bijual ahi macam barang tapi kan ekonomi kaik paguh biasa ne inya da ra mirih ne pun kaik ahi en da susah ne aja lah.

Kiraja da aku ira dangan ne sien bisnes ngin bisnes ngaban ahi pimaneg neg adep ngajar adep ahi uhh pasal pasal pimudip meng anih adep manage bisnes adep meng anih adep uhh ngundah dangan ngambang bisnes adep dangan sien ne ngaban ahi peluang pekerjaan da beken dangan adep dapat uhh bilajar ahi kayuh masu bisnes.

Uri asal dak dehe mesu sani ne kai ku puan tapi asal ne inya sani adeh nyok dak tinah lah, kan ne nyok dak tundah tinan ne nguri bala inya lah.

Rami da suwe family ami tubek ne sien mah gawai ngin ami nyambut gawai semua mamba ami akan uhh suwe dangan ripu rami birangen masa bigawai dangan ami akan bigumpul tinan ami mengekalkan tradisi sien.

Cuaca andu ti ku tubek ne babbi ngin selalu hujan masu minggu nyandun ne lah. Ne memang ujan cuaca adep anu ti so andu ti agak babbi la.

Kayuh da patut aku ngundah ne sen aku adu adu tirasen sien mah nyaga pimaan aku ngajah diet da sihat diet da paguh, ngurang maan kayuh da beek dengan slalu exercise dadeg nyaga tibu adep sen adep adu adu tirasen.

Art da suka aku sien mah lukis ngin lukis ato drawing ti menceritakan uhh dangan pidaan macam macam isi aseng manusia da kaik adep puan dangan masu lukisan dep dapat uhh pidaan anih da abih aseng adep.

Pikara bisejarah da bilajar aku' masa sikulah, uhh pasal Rentap lah. Ngin Rentap ti' pejuang Dayak yang ngilawan James Brooke. Aku' suka dengan slogan ne, agi idup agi ngelaban.

Loan da icek icek ti biasa ne dapat nulung bala dayung muka bisnes ngin dayung ti biasa ne memerlukan modal tinan ne bijual tinan ne mirih barang bisnes ne lah.